Jaji safing jaji safingngede ko bangsa eleq i ifan- isappareng i oloq anreang <noise> ku punnana nappai ifanrei ife- ifenungngi aga nappa iyallappessang yoloq ku jokka dareq ede ato ku galung e untuk jokkasi manre tangasso nappa ku bangsa arewengngi aga iyonrangngi iyero safingngede supaya diqga malai ero safingnge nappa ku bangsa mangaribini ifalesuni aga ko kandanna makkoro <noise>